Sɛ me kandzea a medze enyinam kandzea sͻ sɛ a, mokͻtͻ fofor na meba a mudum no hwɛ dɛ m'edum no ana, na mutu dadaw no fi mu a mohwɛ ndaadze ba ͻhyehyɛ ͻdze na wͻdze hyehyɛ mu no mu na mohwɛ mbrɛ woesi ayɛ kandzea no so na medze hyɛ mu. Muwie a, mosͻ hwɛ dɛ aba a. Dɛmara na meyɛ no.